כּנכון דִימָא פרחאן מלִי כּנהדר עלא אלעאאִלה וּאלתּקאלִיד דִיאַלנָא, חִית האד אלמוּאצּוּעַאת כּתְכלִינִי נחס בּלאצל דִיאלי וּבּאלגְ'דוּר דִיאַלִי לִי מתּתסהאש, כּיַעזבּנִי נהדר עלא אלדּכְּריַאת דִיאַל אלצּגְ'ר כִּיפאש כָּנוּ גְ'דוּדנָא כִּיפאש כָּנוּ כּיְחְתאפלוּ בּאלמנאאסבּאת, חִית האד אלחְקָאיָאת כּתְקּוִינִי וּכּתְעטִינִי אלאִחְסאס בּאלאִנתִמאא, כּדָאלִכּ כּנחבּ נהדר עלא אלמוסִיקָּא אלקְּדִימָה, אלטּבָּאחָה אלתּקְּלִידִיָה לִי כּתְעבּר עלא אלתּקָּאפָה דִיאַלנָא והאדִי כֻּלְהָא מוּאצּוּעַאת כּתְפרחנִי וּתְכלִינִי נדּחכּ וּנשָׁארכּ מע אלנָאס.